I get two special thing I can do when I get free time sometime like to play my play station game or I take some books to read like story book I read to just energize myself for ley day going